Malakeng, malakeng lepo mule lake asi talala eitope. Mule nai ule talala eitope, longa lopa, ule tee loonga asio owepenna ete ali, peekalanawa madoi. Eng mule, bupennang lepo talala eitopenna tee malakeng, tee malaken ule awa oweitope lepo mule naba gauko, lepo te kili wakan wate konupenang. Kili wakang wate konnu penang lepo tee keskes kama, pekala alenamo asin, tatoloi tolo wikai, as atotala walupe, te tale ninang kiligo, lakano osino nepo upopen nang meke teka tala la elipe. Tee kili lakano nepo lanbalio asin napo ami tale. Eng nauko, teka tewa talala aitope enanka mala napo oh koso koso ka tewa, lepo talala eitope ninan kapawalako, talala aitowa mule tete wato totoloi. Napo pus, puska mule talala epe nanitoko opon pus, te koso wato to ii gawalako. Eng nau nne pekala talala atunna menababai mule, as asila, lape, as malilun polanoke, tee ule mmenawalo asmalilun, kalena- kalena nawete nepo uko. peko malanawa gawalako, tete kulu- kulu lea imang te imang gawalako inuma nanuko. Engka ule nne talala anda te asmalili onolikompo, apalatu pekala wilo balito eng talala a talalaula te nawa tu nnai apu, tee immang kalena nepo ula gawalito. Tete ka mule gawalamo, teka ninna mule naba gauko tade lalape. Eng te malakeng ule lepo, malakeng as malilio alenuko, nado gatoloito. Eng tana a latu apalatu, tena angawalilitolo, eng tewa tana alotunang tewo apa tee nado lea gawalilitolo tee malankenna. Tee ule alenako tatoloitolo, tewa gawali ninan, teasin te kiligoi gawalima napo amigo talegoi tee ninang agu asing pang panga, nogo otawako, talala epe napo tee asing kili kakabako, talala epe tewa gawo tawalima wikai eng nauko. Loonga ule talala ealitope, ule lonnga asiako tewo eng tewo tapialasimpo, koso napo teo malakeng, pus, imang tewo mule gawalimampo. Talaia, taila naba lepo gau weluko, oponka te mule wemo. Eng tee lake wesiema lema tee la epe, ninang sigilema kila uko asin talala ei, tewo tewo ule mule lele mo alimapo, tewo awo tapi alasnoloie mpo. Malakengka te tewa, malakeng, malakenna tang taba lalako, ninna tei aikapeta, enang naba mulebuko ka ita aliko kelekele ganaba owelipeng, kelekelega naba te silamano, meke osnoke lepo ninang tagi tagi naitoloko, kitau nabake nepualiko owelipe. Nepualitolowai eng, napo tegoi tai kangkata kelekelega. Kelekelega kesialu, kesialu kate ninna naba nai gauma otomo mule. As ato taluwalupe, tewanai gawalama otoi toai napo, eng tewo goita lepo te oh malakeng, mule nne lele moalamo peekauka mule wau wakanna mule wesi uma weitoai. Panopano batunna tee gaweliko tee, asmali pola noke, tewo malakeng napo tee imang ninna tee kuulu, kuulu ka te mule gawalama wemo.